Pa tsei we tetenu kah kokoh manai pah nao sok poh pama ma mosina pah namaba kakavu sova tsene teteno kah kokoh mana saisanu pah tete pene ean vanu ene tsa tetenu kah kokomanai nu pah nau sok. sova papanarova poh pataba voora tsiar vati von rova pah nau pah ma tsivavu vori. Bero bero ti toh naunauo tavuts nor kah vava onoto pa ar vati nor vava onoto peor. Ene to tetewu kah pe unai sok enu. Papana rova popataba. Bero bero ti waunauo sok nor toh sopo upas pah ma vavatuts. Sopoh vene ew komana vavu. Kiaratsi poh ubam vanu nara inora nauo. Sasara enor tsi pah nauo moni rovakora tsa tsiako ara kara nauo. Bero bero ti toh naunao sok nor pah vanu poh torara. Vetsuna tsara pokah pa vanu po torara pe ar tavuvu pe u rael sok enora, sana Tsi vasisio vane. nene vasisio nu nene kes no vaonu ane toktok pakai ar buanavi poh ma bero ti. Nabana to vopvore tsuk nor papana bero ti Tsi vasisio vane, nene vasisio nu nene kes nao vaonu ane toktok pakain ar buanavi poh ma bero ti nabana tovovore tsuk nor oh papana peara en vanu en savono. Bero ti to popoka enor peara pah kavkav pavanu. Sova ar akuk, se okoma siva pean. Tsiako vakita ah arvati vui nor se varan nau pah arvati kiene vasisi tsuk nu arnara kes vavivis voa nora poh ubam papana. Ean tsuna tsa vevets pah naba kakavo. Tsa tetenor kah tavuts er mapa ma ar tete peara soposopo veni rova ama paia ti rova. Sopopo nata rova to nanao tavuts pah nata rova vetane nara tsotsoe nora oh tsikua. Vavatuts upas, kah nao none pama papa na poto rara, kavanao ge ve kas, ar nara nauo voama. Koh tsi vasisio nene vasisio nu nene vevets tsuk pane vevets voa nu en vanu pene, oyia rova oh tsi vasisio nene vasisio tsuk nu ar nene tete voanu en vanu. Berobero ti veni peara pah vanu nu peara. Tokita tenama pah vanu poh torara, ma paia ti rova pa tsutsunai toro. To tetavuts norma pavanu pah namba kakavo. Peara koma oh kanita nor tsotsoe voni poh papana peara tsan kita vets tah kain ti buanavi totavut. Pamate ar tete pah wamba kakavo, a tsi sivi, nor sivi, yei nene vava onotonu ah sivi nor sivi Voa panene kes vis tavuts voanu, voa poh ubam vanu, kah kain ar buanavi kora. To tatatawoena peara pah tabatsuna. Tsi pamoni ge ah tsi arvati, kes vis tavuts nom voni. Panaba kakavo, matsi sivi nor sivi ama sivi upa vavia tsa onoto en ge tsa vamagavane poh tsi kokoma na pean patsan te akuk nom en vanu. Koa tsi sivi pama berobero ti soposop piara veni en vanu. Tenora kah kita magavanor tabavati vui. Sove ar to tete nora kah natai nor panara tevoar nora en vanu sopo po vasisio nene vasisio wu. Nabana to tete tavuts norma pamosina pa namba kakavo. Tasogaga voa ro vavini nor noma oh berobero. Para para ge oh bero kikiu, kan opem pior to matemate nor, vasisio ene vasisionu, nene vets soponu pavanu piara. U tavut enora von pavanu pana ba kakavo, sova eara to pe toktok enora pa mate ar nara kes nau nora. Pama ar tete panabakavavo oyia rova oh vasisio pene, pa nau pa tavuts nau pa naba kakavo, kokoma to ibibi nane pane kes kom tavuts nu, pa te ar tete pana ba kakavo, papa na rova po tsi pata be ge tsi ar vati. Kes tasiakonu tsi vasisio pene tsa nau ka onoto voiene veni, po tsi vasisio nene kes nau voanu po naba kakavo. Nabana nor popoka nor a naba marita. Pate ar tete pior, bero ti to nanao nor ka tanotano enor ma, peara komana ta vanu. Tse kes nare nor sava, nara toktok painora pa tsara nau ka tsiako, pa mukai pa to tsi pa taba. Tsara von ka nao. Oyia rova o tsi sasisi nene kes nao ovenu o vasisio. Oyia rova kor o vasisio nene va onot pane vasisio pa we naonu pa mosina pa naba kakavo. Mana papana pa naba to tame nor peara, oyia rova kara nene va onoto nu o sisio pene.